استيجظ عادة بين الستة والسبعة الصبح أبدأ يومي بفطور خفيف مثل خبز وبيض وبعدين أشتغل أو أدرس بيكون حوالي واحدة الظهر و أحب أرتاح بعد في المساء أتعشى حوالي سبعة وأقضي وجت مع الأهل أنام عادة حوالي عشرة أو إحداش هذا روتيني بشكل عام.